जो से दोस्त के ग्रुप ए। से कुंजे टी दर्द ए। या कुंजे बेकर ए। कुज्जे ग्रुप दे नशे वगेरा क्रो ए। या ते सी अप्स मुझे पैसे मांग।